हमरा साझा बेहना खाइ बणहु । हमरा भातवा खाके जिसहु, जनसे मन्सावानी यापन यापन नाउ हसइ ओसने फेरी चौरानी नाउ बणै । भातवान नाउ बणै उव भातवानी कुनुहु भातवा क नाउ बणै जिरा मसिना कुनुहु बणै साबित्री ककरो नाउ बणै जेरी नाउ बणै राधा चार ककरो नाउ बणै बिजी ककरो नाउ बणै चौद बयलिसी कुनुहु भातवा हमरा निझ्के खेसहु त्व कुनुहु भातवा हमरा चौरावा हमरा उसिन्के खेसहु । उसिन्के खायवाला चौरावा क नाउ हलइ एन्दी । एन्दी चौरावा हमरा उसिन्के पोवाका बनाके खाय सक्सहु । ओसने क के याको चौरावा सभ हमरा भात निझ्के साझाबेहना खाय सक्सहु हमरा याको चौरावा सभ कुनुहु गिल हख के गिल हख के दरे कमाहे पानी घल्सहु उखरा खायके मान लग्सइ उखरा हसइ इचिकाहे पानी घालके कुनुहु बहुते पानी खेसिय इ सभ चौरावानी नाउ हलइ भातवानी नाउ हलइ ।